<hesitation> te <hesitation> abril, mayu, te jo ɨ́ɨ́n lavi, te juniu, juliu, es donde ya, ye kinakuita lavi joi, te nu jniñoso, xi ña kua'a kalajniñoso, te nde <hesitation> nde na najuiñi va'a te laa te kala jniñoso, te kui'a kui'a miji, kui'a, na yo i'ni, miji, taka ye naá lo kuu <hesitation> kuu ñuu á.